Titot ga narung bagan, batala gurarang australia. Laba tala australia, tuga tala betang na mirie navup la mi tara man mitara man buaram tago, ma tavugup maiam. Tuga la magimaram meba murang lakuan ba murang ties tang me maun teup a tavuk maiang la mime mionama tie na lakuan maiong, australia ga mime ma wokmeng pagap gare mani. Paga la tuga tala agosar tang, tie tuga bagan ta tala ga magimaram ba tala taptam laman tiesmeng ga man miamani, man pagap la man agosarmeng ga are mani munanip maiong mime agosarmeng mapaga parabiriap ga naileng, mirie taip lakuan ba murang ties tang ga ba maset magima buong mirie kain tarup maiam la mime mionama gare mani, meba save bung mapaga la ba akosar bung na munamap bung tago lakuan buong. Mirie ga maionama na non tara, maionama laike bua, bubuo gaman bunama nabnim ga tala man <hesitation> magama buong mirie kain pagap la an betmeng la man maionema ra na non nap, gare tia, ga no rung kan maset me ba tala ga magamarang mirie pagap me ba muran ga maset tias tang irama toip onim lakuan me ba maset kan omip ma mirio pagap la bugua mani na orio tara. Uria la man agat tung fare tia, ga tugua tala betang na mirie kain navup gare australia na new zealand na america mirie kain <teug> mirie kain naiut la tugua magamarang tavungup maiam me ba maset <hesitation> bunag la be mabuluan mirie kkan taougup la mame mogosarmeng maset tia ga, ba maset <hesitation> buluan irama mirie pagap la man petmeng.